अगर आपते दिख्यणूं कि आपो शीशा भौत ज्यादा गंदू चि व्हंयूं। त सबसे पलि ते पर कुछ नि कन्न, पाणी ब्वोतलन स्प्रे करि द्यावा। पाणी ब्वोतल स् स्प्रे कना बाद ते पर एक सूख्यूं कपड़ा मार द्यवा, सूखा कपड़ा से साफ करा। तेका बाद एक बार फिर से पाणी ब्वोतल से स्प्रे करा, अगर आपा घौर मां अखबार छौ या टिश्यू पेपर चि सूख्यूं, ज्वो पतलु वलु टिश्यू पेपर रौंद, तेसे ते पाणि ते हटै द्यवा। पूरू अच्छे से साफ करि द्यवा। आप द्योखला आपो शीशा भौत अच्छा तरिका से चमक जलु। तेका बाद लास्ट मां एक सूख्यूं कपड़ा मन्न, तेसे शीशा और शानदार व्हे जलु।